आदमीसे सबसे ढिँगइको जानबर बँदराके मानत हएँ । बँदराके आदमिनको पुर्खाके रूपमे फिर लेतहएँ । तहुँफिर बँदराके आदमीस पाछुको सबसे जनैया जानबर जाके नाएँ मानत हएँ । जा पृथ्वीमे आदमिक पाछु सबसे जनैया प्राणी डल्फिनके मानत हएँ । डल्फिन एक ऐसि प्राणी हए जो आदमी हानी व्यवहार दिखात हए और डल्फिनमे आदमी हानी गजब सिप होतहएँ । एक नयाँ रिसर्चके अनुसार डल्फिनके आदमीके पाछुको सबसे बुद्धिमान प्राणीके रुपमे मानन लगे हएँ । बो रिसर्चमे अगर दिमाग और शरीरकी आकारके अनुपातके बौद्धिकताकी माप दण्ड बनएहएँ तओ डल्फिनके आदमीके पाछुको सबसे जाधा बुद्धिमानी प्राणी मानन् हुइहए करके बताई हएँ । डल्फिन आदमी हानी व्यवहार दिखात हए । बो आदमिक बोलि भाषा फिर समखलेत हए । जैसो जैसो करन सिखाबओ बो उइसि उइसि करन लागत हए । अगर डल्फिनके आगु दर्पन दिखाए दए तओ बो दर्पनमे महिँ हओँ कहिके जान जातहए ।